Muu usikuni, ɛkuɔba kpidetsiani nuɔɔ unaʒɔɛ nuu bɔ nawidiɛ la onesetu kawu nɔʒɔ; mu unaʒɔ nu adɛmɛ nu gboma naadini. <hesitation> utsi du adi ɔnidu la, tatɛkuani ɛbaa ɛba kele ɔna fɔ babʋɛ. Mɛɛ adii gamɛ ase kpletu la lakuna du tatɛkuani mɛadu gboma nuu adigamɛ adukpetu mu utsii. <hesitation> Ilʋʋ utodʒi niluɛ utsiɛ laniɛ li la, mabuɛ nadu duu upkletu adili. Bua muu, mu ɛfuawli la kivi ɔnidu la naa tɛnu, <hesitation> ɛba kutudu takɛkuani kɔbabɛ. Me ivi ayiti mutsiɛlani nilu iluu iluelila utsiɛlaniɛ lila la kaωu nani naωuu awlani anaduu tutu ukulu ani mɛɛ kobe adii kobe kobeyuidu nu adili du mu ivi ɔnidu la, ɛkuani ɔnafɔ babuɛ. Mɛ utsi ɛlaniɛ li nilueli la kawulani anaduu tatɛkuwani. <hesitation> mɛɛ aduila me ekladu nu adi, ɖu ivi ɔniɖu ta la mobabʋɛ. Mɛɛ utsi ɛlaniɛli la lakanadu tatɛkuani mɛ eklɔ ivi du. Mɛ ɛfɛ la kuu ɔnabuɛ bua mivi ɔnidu la. <hesitation> Tatɛkuwani ɔnibʋɛ. Bua muu unaʒɔɛ numu <hesitation> adi ɔnidu kua aluafɔ badu unoko nuu ɛ. Tɛkuɛla mɛba fusu ɛfuɛtu iviɔdu bapɛ kɛbaduno koami. <hesitation> adu i viɔnidu la mɔ ma fɔbuɛ. Mɛ muu ɛ. Niyaʒɔ numu usi, adi adzeʒi buaaluɛdini anadukuluɛ; mɛɛ wuanɔɔʒɔ nu frasɛ nu zar. Mɛɛ titiɛta la mivi ɔdu kafɔ nawa. Mɛfɛbila ɛba kutudu ukuluu <hesitation> ukulani dʒa duiviɔdu kɛbanawa ta kola mɛbadukulu ani dʒa. Ɔunoko lakayaʒɔ. Unokoe bila ivi ɔnidu bi ɔtabiɔnafɔ bʋɛ. Mɛɛ iti édigbo la kaɔnaduu tatɛkua ni. <hesitation> ɔtala a.